Ny Australie ndraiky tegna somary sarosarotin-draha, amin-jareo tsisy raha midimidi- midimidi-poagna agnatin'ny firenenan-jare fa mila tegna efa zahagna tsara zay vao tafiditra aka, avy akeo amin-jaigny akagny tanàna mafana, avy eo tsisy tany ahitana kangoroa kôa tsy efa amin-jareo aka fao. <noise>